Untoro um pakanen ta tii penon ta meng ketet satoro tu um pakanen kebiasaan ta penon ta muketet selalu ntou tou wana wona wakta yaai meketet kebiasaan wange ta makan sendeen para piten pendun tu dai buma pake duan paka ne ne kewiten nei mpase wo kenu kan mpase wok barang barang kakoa nia ramokan tu barang barang na nun kimia tan kita yaai penduduk memang tonsea iyai ma pake te kebiasaan iyai tua puna karna se tuang puna ti mamakan man sendeen ma colo ma dabu duabu brisa mine ketet mine sehat dei patenan saki segala macam saki kurang se toum pu nati wo naan saki saki segala macam saki keweite nokan kera teknologi mo tinggi rupa rupa mo penyaki tansa dulu ti sia tou ti kebanyakan mbo pomang keiken siwon santang mo moali mo kekuatan santang ti undan tu wia sitou tumo ta toun tempo makan man santan dabu dabu sanem paku saneen kangkong sandeen tombal mine ketet ma nawa ma ung saki susa ma tetou wia nawa ta nitu mo setua mpuna ti wo malep ung kebiasaan no angee malep saledo sampuna nitu magus pisik ni tou nti kekuatan tou mange mana nu kapa mange mayang semangat mayang tou ti ketet